د پولنډ هېواد پخلي اکثره له بډایو مغذي موادو جوړ سوی وي، چې غوښې، کچالو، کلم، چغندر او لبنیات ډېر پکې کارول کېږي. <noise> پیروګي د پولنډ تر ټولو پېزندل سوي خواړه دی، چي له مختلفو موادو، لکه: کچالو، پنیر، غوښه، یا مېوو ډک سوي وي او ژورک یو ډول ترش سوپ دی، سي، له خمېر سويو رنګه اوړه چې جوړېږي.